والله تراني بختار البيتزا. يعني تخيل عندك مؤونة منها ما تخلق. كل يوم تاكل اللي تبيه اقدر اجرب لك خاتم مختلفة واقدر ادعو واشاركها مع الاصحاب والاصدقاء. الايس كريم طعمها حلو بزاد. بس تعطيك طاقة وتقدر تاكلها في اي وقت. اني افضل البيتزا صراحة